Ai bo mi wawi noy nicktie haɓɓirte e dande. Mi wawa nganɗon lataki e neyli amin minon fulɓe min tawoy kaɓɓol necktie e dande.